<hesitation> اختار اني اكون قرش او دولفين قرش حتى اكلي كم ناس مزعجة كم انسان مزعج يعني او اختار اني اكون دولفين لان الدولفين حلو وصوتو حلو وهو يعتبر يعني نوع من الأسماك الأليفة والي حلوي يعني وذكيي <noise>